एक चैन की आरी लकड़ी से चलांगा अपन। तो उसे लकड़ियां काटंगा। चैन की आरी जिम एक मोटर लगी रेवे। वा लाइट से चाले। अर एक पेट्रोल से भी चाले। बड़ा बड़ा पेड़ रेवे तो उणे काट बा काने आरी लेर उपर चढ़ जाओ। उमे वजन कम रेवे तो ऊपर ले जा सका। फेर लकड़ियां काट के मशीन तक ले जागा।